Ҳавои Африқои Ҷанубӣ хеле гуногун аст ва вобаста ба минтақа тағйир меёбад. Дар қисми шимолӣ ҳаво гарму тропикӣ аст, аммо дар минтақаҳои кӯҳӣ ва шимолгарбӣ ҳавои сардтар ва хушктар мешавад. Фасли тобистон дар Африқои Ҷанубӣ аз декабр то феврал аст ва одатан гарм ва намнок мебошад. Фасли зимистон, ки аз июн то август аст, дар баъзе минтақаҳо сард ва хушк мешавад.